Bines akan zaidi halkan laf dago bines kun tok Worabesa, Gedala, Neqa, Arba, Amaa bines kun dub bines guda hama ka dibinen onum jirra amotu bines kun wonin laf dagof halkan rizki borbada inin dib yede guya rafe halkan kasa yaye zaidi rizki borbada dub sunif akan halkan laf dagaa inin.